इरेलन्द् नि निक्ने मज बै एमेरल्द् इस्ले। अम् प्रए बिओ है पोहुत् गिदिगिदर् केस्सेल् मने मेहेल् लुन्ग र। अम् प्रए अरोउन्द् तीस, शून्य से मेहेल् लुन्ग इरेलन्द् दौ। ऐरेलन्द् न है लोन्गेस्त् चोअस्तल् द्रिविन्ग् रोउते द है, ज बै विल्द् अत्लन्तिच् वय्। अम् प्रए बिओ है मुन्से फेस्तिवल् फलिने ज इजेरे बिओ है, होलि, दिवलि, बिओ है, हल्लोवीन् न है मुन्से फेस्तिवल् फलिने ज है, एक्दोम् बोइब बिले बिले कोस्त्युम् गन, अम् प्रए पुम्प्किन् सम्किन् हनने खुरोबु गन लै लै, दे लै लै एमन्से प्र है, अम् प्रए छोचोलते बिल ही अर। अम् प्रए मुदैनि मुहोद्ने को स्लगन् न ही ज ही। अम् प्रए इरेलन्द् दौ है फमोउस् बुस्तो हज बै गुइन्नेस्स् भीर्। अम् प्रए इरेलन्द् दौ है सब्बत्से मने ओल्देस्त्, मने पुरन लिघ्थोउसे दौ हो, वोर्ल्द् नि। अम् प्रए बीर् लोचतेद् हज बै वक्स् पोउर् दौ हज दौ हो। अम् प्रए हैन् इरेलन्द् दौ हैन्, भूत् गितर् फेस्तिवल् दौ हो जेरे छ्ह्रिस्त्मस् फलिने ज ही।